Kʊkɔɛ la kɨtakǝ wǝǝ vǝ́ a la wʊʊ ŋwǝ wǝǝ, ǝ lǝǝ toŋ mɛɛ mɛɛwǝ a tɛkɛ ŋwǝ o nuuru e fieni ŋwǝ rɨ wɛlɛŋrǝ we o nuuru no wɨrookpǝ fwanyɩ wǝ́ o lo nuuru a la lɛ e lée wii ŋwɨ rɨ naawǝ kɩɩkɩ. Le wi ŋwǝ lo nuuru lǝ lǝ <hesitation> fwanyɩ la lɛ wǝǝ oturu a la wɛɛ ŋwɨ a la wɛɛ a la lɛ wǝǝ ǝ lǝ sǝǝrǝ ŋwɨ. Ǝ fɨ a wɛɛ o toŋ o lo toŋ e le kpii atɨraŋpǝ mɨ ǝyǝ kɩɩkɩ a la lɛ wǝǝ. Oturu ǝ lǝ fɨ o lo suu oturu wɨ lǝ rǝǝnɨ